Wii tta mada gaa, a mo we de wii tta mada gaa. Ndu uwéeti mo anín, aa ggaraŋ, aa ttúur ganti ngi wil, bari hee manibilena bbortabulu. Dong a mo we daal wii tta mada ga.